Fagrin swoko, tein swoko, camin swokoli oein irbirai <hesitation> fagrin swoi, ingerigina ien <hesitation> swogalgi yani asridan nafie, faidtanikon digda fawaidtani, teinkon ashra gatitanikon ashra, camin swokoni todan nafinaisa erbomoni gaito.